يا طويل العمر. إذا تبغى تاكل أكل صحي أكثر حاول تبدأ بزيادة الخضار، الفواكه في وجباتك، كل وجبة حاول تضيف صحن سلطة بدل الأكل المألي <hesitation> جرب الشوي أو السلء إنتبه للسكريات والوجبات السريعة <hesitation> دايم خليك نشيط. الرياضة تساعدك كمان.